كي نرجع ألف عام للوراء، نحب نكتشف كيف كانت الحياة في ذيك الفترة. نلتقي بالناس ونتعلم عن عاداتهم وثقافاتهم. نحب نشاركهم في نشاطاتهم اليومية، ونشوف كيفاش يعيشوا بدون التكنولوجيا. نحب نكتب ملاحظات على كل شيء ونرجع مع معلومات جديدة، ربما نساعدهم في بعض الأمور.